في عندك أكياس الكيكة الجاهز ممكن تجيبها أو تحضر بالطريجة اللي تكون مكتوبة على العبوة من ورا، أو جيب بيضتين، كاسة نص دجيج، كاسة سكر، نص كاسة حليب، نص كاسة زيت، ملعجة بيكنج باودر وعالخلاط كلهم لا تنسى رشة الملح وبعدين حطها في الفرن لمدة لا تجل عن ثلاثين دجيجة. تابعها أفضل. وبس تخرج تخليها لما تبرد. بعدين أبدء أقطعها.